اللون البرتقالي عندي يرتبط بالدفء والطاقة الايجابية. اول شيء يخطر في بالي هو غروب الشمس. لما السماء تكون ملونة بدرجات البرتقالي. وبعد مرتبط بالاخريف والاصغار والاشجار اللي تغير لونها في هالفصل. البرتقالي كمان يعطيني شعور والمرح لانه لون زاهي. في بعض الاحيان يذكرني بالفاكهة مثل البرتقال والمشمش اللي لونها برتقالي. طعمها لذيذ